Jue yëdu je'e refri tyumbyë në ko'o jedun kay ukyë yaj tëchpëkyë ko'o jedun kya yaj madyë në ko'o jedun në padakëp tyam jedun hielo kojyë oy jedun tëch nyë muknëbën.